<hesitation> Píng vethungi chu hei ama hii love fanga ina nena. Í ngi <hesitation> i Ín tón zómi anik lak buita chun. Kindness nen te chun. Mey txia nena in link, link hii ane sangu varta. Ama hii asove e meam arong hei. Meipon e anu náp mei kan tíang tíga nen. A comfortable e meam a chun. <hesitation> A inocentin ama hii. Aba mú of anu. Ama hii... Branding a te ian. Beauty product a te ian. Romance a te ian. Pinky romance nen te ian. Associate e meam a chun. <hesitation> Fun de. Playfulness ia represent tel boka. Chun hei candy a te. Toy a te. <hesitation> Decoration a te ian. Mú tóra tam ta. Chun it... <hesitation> Traditionally pink color chu hei. Femininity. Femininity nen hena in link ta. Chun tunhaya po hei. Modern symbol of self-expression te. Chun boldness in expressiona ten anita. Chun hei. <hesitation> Chun pop culture a te ian. Pink color is very <hesitation> relevant mú. Chun it <hesitation> it's actively using <hesitation> denoted in pop culture.